<hesitation> Fanaboarana sauce vinaigre amina salady ndreka malaka tongolo a tetitehinao manify a malaka sira malaka siramamy bitsika de atao poivre de atao menaka de atao atao vinaigre de kapohina mafy be le farany mafy si iny amizay mitambatra tsara vinaigre mbany menaka.